De pecis es más compricau porque desquitandu las que tenemus del ríu, la trucha, el luciu, la tenca, el barbu, pos assina en vivu no te sé izil peru, craru, si veu un galfín, un rapi, una manta o una ballena pos lo reconoçu de momentu. Craru, porque tamién ain pecis que namás los conocemus en filetis, comu el salmón. Alogu ain pecis que sonin mu comparantis i antocis m'es difici de sabel si es sardina, boquerón o xurel.